Eee! alay i da asitriky amin'ny rah'amin'ny lavandavaky hitategna hoe tsetsy igny la sotmy tao i la ampidiry, sotomy la ampidiry, sotomy a ampidiry, lafa sotominaa tao i la mihamiakatry tao zay i raha maoto mahatentso azy igny la vita zay la afaky tao aby i la tsy tentso koa ny lavaky.